<hesitation> ka alɛ tàaà, ino nyo ɖɛ́ɛ́ po ègà ínìmàamlà, úni kayi ìí kɛ fè fiì, ka ù po ègà ínialã úni à màá zi yìifá. úni sú sò ègà ínìmàamlà nànyiɖe fò po ègà ínìàlà blɛ̀ɛ ègà ínìàlã nùfã úni ɖí iblɔ màa a malɔ. Káèè káyì ìgbè wèe lèe àmàáa go fi tè à mà lɔ̀ iblɔ lɔ elíì, kele búáá màa ɔwɔ gofi ílɔ lèe òbù le búá na kɔkɔ à nàáá lɔ iblɔ agagaà. kele búá ìgbè màa kè ɔwɔ fà àlɔ iblɔ ùwàánkɛ fó pòo ègàɖììgbo blɛ̀ɛ ègà ínìwà káyi èé mi kíni nìblɔ lèeè, u no po ègà íìntɔ gbèele búá. úni súù ámi ̀iblɔ náka náka gnòo so ègà inìmàamlà fò ko èè̀egànanìàègà ínìàlã, kíni ɖí iblɔ màa à ma lɔ. <hesitation> ìyì, ìgbè màa mla kɔm zà lɔ iblɔ ɖìi ámìkeanì ígbɔké e me ni sà súù ù mla kayi kɔm zé fi anikɛ́ ègà íìnzòòni, kɔm zá yifá ègà ínìàlã tèyà ìfi ɔmi lɔ iblɔ, ɔmɔmi ɔmi nɛ ɖàáwɛ <hesitation> yá ù ɖàá banìi gàpopó ínìwú ɖálɔ̀ɔ, ínìwu nèe awèe úni mla kɔm zé ni ìfi lɔ iblɔ. Káèè úni ɖi màa ɔmi wànɔ òwo go kile búá, ìgbè le bùà na la màa ílɔ lèe òbù blɛ̀ɛ ikle búá na kɔkɔ tè à nàáá lɔ ú náa fè elíì gà káèè màa mla blù ɖí gàpòpò ínìwù lɔ. Sò ègà íìnzòòni fò po ègà ínìàlã, kíni ɛɖí à nɛ̀ kɔ ùŋonì, kíni ɛɖi ɔmi ɖòó bunyòo ni kini ɛɖí nɛ kɔ ɔmi ká ása.